أكبر حيوان شفتو كان طبعا الفيل و شفتو بحديقة الحيوان ، كنت مستغرب من حجمو الضخم و كيف هوا بهاذا الكبر و كمية الأكل الي بيكولها ، كانت تجربة وايد ممتعه ،و أيضا الزرافه طويلة و شاهقه يا سبحان الله علي هاذي الحيوانات ف استمتعت بهذه التجربة وايد استمتعت.